leh yieh mbe bie nyia ari bic mbe biclen o nyin riturr ari bic mbe leh mbe bic nyin pute ari bic mbe biepie bic pune ari bic no bic fie pie yah pie-pie bic nyin pute leh even ari bie nyiam onnu leh ari bidum ari bic fiele muro bie ric leh bie-bie leh bon ari bie lyiehshe bie nyin ari bic bie mbe bic pie bie rie bie-bie leh pune ofie melelo pie bic nyin bie ma leh beren leh innu pie-leh bom-bom bic ne leh iyahbo ari bic pic mbe bic pic-pie nalele be pun ari bic nu bie fie lo opie mbe bie yann-yann i garri bie pun ari bie nu bie fie lamlo opie igrairri oyann-yann mbe ipie-pie iboro and iboro ari yeh pie bepun ari bie nu bife fie mielo opie so bie nyin pute pie pie leh mbe ari bie bom ari bie fiemole opic ari yeh pie igarri yeh bom ari bie pie yahno bie yah ihieh leh npin ifie-fieh omi iyann ari hieh ibie innu ayah ofie leh bic lep yeh ownu